تغيير إطار السيارة أول شي وجفها بمكان آمن بشكل طلع العدة والأحتياطات وبلش تفك الماسمير شوي جبل ما ترفع السيارة و بعدين أستخدم الرافعة وبعدين فك المسامير تماما وشيل الإطارات وركب الاحتياط وركب المسامير بشكل متساوي نزل السيارة وشد المسامير عدل.